اني شخص <hesitation> ما بحب الحر خالص بس اني شخص بيحب البرد فأني احب اني اشعر بالبرد حتى انه البرد سهل كتير انه تتعامل معاه ممكن تلبس اشي تجيل اشي يدفيك انما الحر و شو بتعمل معه? الحر هادا ممكن نحبها لما نكون جاعدين على شط البحر بس اما غير هيكي ما ما بكون في للحر اي فرصة